<noise> solar <noise> moom luy njëriñ moom <noise> njëriñu solar moom dafa bari. Solar nay yokk leeraay dëkk bi, solar na na tax nga mun a taal làmpa bi sa làmp kër yi soo amee solar si kër na danga dee mun a leeraayu kër bi, danga dee mun a charge charge sa mobile yi foofu, danga dee mun a xam dëkka bi lan moo fa lan moo fa nekk di daw, danga dee mun a taal tele bi, soo amee tele mun nga taal tele bi nga xam dëkk bi lan moo fa nekk di daw. Njêriñu solar mom dafa bari, yooyu laa jot a xam <noise> liy njëriñu solar lool. <noise>